أتوقع أكبر مشكلة تواجه العالم اليوم، إنه <hesitation> الارتفاع في سعر الذهب و الاحتياطي ونقص الإحتياطي، و، <hesitation> الحروب، مشاكل ال بين ال <hesitation> الدول ف <hesitation> أكبر مشكلة حجة الاحتباس الحراري.